ͻyɛ nokwar, mber guan ampa. Mfe apem a abɛsen kͻ no, nna yennyim biribiara tse dɛ ahomatromfo oo. Sɛ epɛ dɛ enye obi dzi nkra anaa epɛ dɛ eka biribi kyerɛ obi a, gyedɛ ahyew nwura ma nwusiw no akͻ sor paa. Ntsi sɛ wo nua no, ohu dɛ nwusiw bi rupue wͻ beebi a ewͻ no a, nna oehu dɛ oh biribi esi anaa epɛ dɛ eto no nkra ansaana oeefi beebi a ͻwͻ no aaba beebi ewͻ no. Ntsi mber asesa, hmm.